Pos lo mismo yeh momohtihtiia, quemeh inontzin quititiah aha, quemeh piyococoneh, piyumeh tlen yontlacatqueh piyococoneh quixtotunih, ya quibica inontzin tli quicuas, ya quibicatinemi quitzahtzilihtih, quitzahtzilihti inontzi para yaca ma para tlacuasqueh aha yactitia inontzi, um.